طبعا كلنا بطفولتنا سوينا اننا مريظين عشان- واحنا ما فينا شي عشان ما نروح المدرسة، فايوا انا سويتها ووقتها رحت لصقت راسي بالشباك عشان يصيرعندي حرارة ولما ماما جت شافتني لقت ان حرارتي مرتفعة، وانا اصلا حطيتها بالشباك.